<hesitation> Le hoe olona mivarotra mividy ta- mividy tragno longany a <hesitation> mahalahalana satria matetika olona efa misy problema vao hividy trano fa raha ohatra hoe misy olona mividy tragno a <hesitation> me- me- eo ho eo amin'ny dimampolo ta- misy mividy dimampolo tapitrisa, dimy amby roapolo tapitrisa arakaraka ny qualité arakaraka le hatsaran'le tragno zainy, zainy zany a no itomb- no ametrahan'ny tompon-tragno vidiny.